بہٕ چھُس روزانہٕ کِریانہٕ دُکانَس پٮ۪ٹھ گژھان۔ رٮ۪تس منٛز کم از کم پنٛژوُہِم لَٹہِ تہٕ گُزٲرِس تَتہِ وُہ۔ ترٕہ منٹ۔